Ny tanjon'ny zava-kanto amin'ny fiarahamognina mbô˂hesitation˃ ampialavoly ny ôlo de magnala resaka sorisory amin'ny fiaignana sarotra io de magnampy amin'ny fiarovagna aminy resaka rarintsaigny de mampisôkatra koa fôgnolo de mba mahatôngo ôlo falifaly de maghatônga maso mbô mahita raha tsara